Leggal manga ha chaka wuro do volwa, ummatoore bo do badita be nana ko leggal mai viyata ngam be yaha be yeccha lamdo.